<hesitation> wonnde sarde mi yahda e soobiraaɓeam, mi yaha min njaltoo, min mbeltoo, min ngooso- min ngoosi-ngoosinoo, min piya min piytoo. Wonnde sarde nden kadi a yahda <hesitation> e mo wuro ngon. Njahdaa kanko maa on njaltoo e ngiɗootira, on kaalda ko woɓbe nanataa.